أتوقع أن تلقى الحب والأحترام الأثنين مهمين جدا جدا لحياة الأنسان أنك يوم تتلقى الأحترام فيك تحافظ على صورتك جدام العالم والأرتقاء تبعك وهذي الشغلات يوم تتلقى الحب راح تحافظ على صورتك جدام حالك صورتك النفسية.